Amin'ny avion ndraiky, mitôvitôvy amle tômobily regny igny fô hoe efa misy enerzy agnatiny aka hoe spesialy mandeha aveke misy môtera, aveo aminjegny misy pilôty fa amin'ny tômôbily hoe saofera fa aminazy ndraiky mila misy pilôty avekeo aminjegny <hesitation> le avion misy helisinazy hely avy amy vôdiny arô.